jamgha kautowo nyamdu ni bhitegha toaster gha do valle ha hautugo hunde didi ko tati ban gerade beh biredi a wawan a hauta beh mai ayidi a nyama sai gha billa gha mo ban ma ha pellel gotel sai nyama